Ssopo e sopo namini kikiu namini elae nimani ita <hesitation> tamanika alo, nalo papara ita alosadia elae sopo muatae, nimani ena londri sopo nalo io, londri e, usasaua manpa usimua e, sasaua manpa, klosi sasauadiai are ena bat sopo nalo kikiu ai mampa usimu idia, stoa tamani ka kaisia samani ela sopo, nalo mane asana tamani kakaisia samani elae sopo amatai tamani ka alo samani ito waita tadi alo sadia, lago nalo ita stoai manipala kaisi ea sopo <hesitation> eh. Sopo aikala nalo eia eh ita namini paparema ea eh papara patalo manipa iusidia, kraisis iamanito papararemai nalo sopo ea paparema ea roe manpa iusimadia manpa kikiu manpa sasaw. Amana ita pidani papara patalo podo, eh namin sopo umado. Elae sopo tape aikala duma patalo manpaka sasau, sopo tape podo elae londri sopo, sopo elae siamela manpa sasau, ini patalo, manpa kikiu sopo ai. Na sopo eh amana laip ia na mageana, sopo pe alo atorio sikope alobo isouai taupa kikiu elae nalo losolataim na lo sopo pani nidimdia, sopo elae magea la, sopo taupa kikiu ma isope atoatoro auso pe akaino, siko pe alobokoida, elae sopo na siamela magea, ela waita tadi aloa ena siamela sopo ela na simela magea lusimuani elae na atorola soma, namini. Ita anuai, waini anua isodia dipa ato atoro, patolo dipa sasau, kiosi dipa sasau sai dipa kikiu, iusimudia kikiuai dipa arisopo are sopo ma paparataim mane, tade podo ma sopo mampaka kakaisi, kasi mane aikala. Elae nalo paparataim tampa maket, mane tampa daki, sopo nalo pe aloaatoromani elae sopo na mageala soma aguna toruai <noise> sopo na mageala soma, sopo sopotape aikala ma isou peka atoro, taupa arisopo numa isou pe atoatoro. Elae nimani naio sopo naio pani wagana pekoia amana laip ai ita tamani samani, ma taupa kikiu kakasuma pa nanaulo atoro, sopo taupa akisopo ma isoupe atoatoc o sanaa, paparataim taupa auso, taupa arisopo siko tadipa laoboko elae mapa atoatoro. Sopo elae wakala gesina gore aika, sopo ita na mageala soma namini ison anua pe atorai, pe atoraino are ma ida maki tape podo ma manpa kasi, paparataim manpa kikiu kakasu elae wasagu nimani sopo nalo manpa kikiu kakasu elae wasagu nimani sopo nalo manpa waga pekoia. Ita taman tutusamani io pidamai tura rema elae sopo turarema wasagu peto tupaloisala kasi sopo na mageala soma ita. Alo lai wasagu waita, sopo tadi aloa ena siamela na sopo elae na mageala soma <hesitation> na mageala na iusi na podoi tadi aloa. Namini nida turarema tama tutusamini ma sopo manpa iusima emani, sopo tape aikala ma isou pa nanaulo atoro raina, isou mape siko, aka sa, sopo elae na magealasoma ito ta pidaniai ita tamani ahuu samani, tamani toru, tamani naolaina, sopo taupa arisopo. Ma lagp inau nalo takae auso taka arisopo kae naulo atoro.